Eia ke kuleana o ka mīkini helu. Inā makemake ʻoe e hoʻokuʻi hoʻonui paukapakahi, a i ʻole e hoʻopuʻunaue i mau helu nunui, hiki iā ʻoe ke hoʻohana ikekahi mīkini helu.